Maayɛ hairdresser pɛn, na mee medeɛ mammɔ tire. Saa time no na tirebɔ nni hɔ saa. Nti cornroll, ne yɛ ahohoro, na na yɛatwe na yɛasɔ pony. Na ntam a mete no, me hu sɛ ɔmo bɔ tire nso ɔmo mmɔ tire no ntɛntɛm. Bi wɔhɔ a bɛyɛ no 2 weeks, 3 weeks na ɔmo aabɔ. Bi nso a 1 weeks, ɔbɔ, na waasane na waakɔbɔ. Nti ti bɔ no nnyɛ adea bɛbɔ no pii.